Ɓikkol lekkol ko un tawaata e lebbi seɗɗa a hitande hawti e nelɓe, jaaɓe, ere, sauwake, mangoroje, reke, kashi, yaloje, e gurji.